हों बई हमा खाण्डों म अगर हम सबसे ज़्यादा हरी सब्ज़ी यूज़ कन हरी हरी चीज़ खाना च त हमा आँखा ठीक रन और वे जन हरी मिर्च भी खाना त वेन भी हमा आँखा ठीक रन ईले हमू हमेशा हरी सब्ज़ी के भी रूप म खाण चैन